o lëꞌná c̲h̲uxkwaꞌ x̱ubgiꞌn xkeꞌná pchoꞌx lo dzil xgu giꞌn arbolit, giꞌn tind gana pchoꞌx x̱ab y pchoꞌx nisnë par wen ic̲h̲ikëwu.